Ijin kjín tkuya nima tjin kú nima ma chinetꞌajo nijma kú ma chinetꞌajo tsa tjiuña nindáre tjiuña kixí kú nindáre kjutsa tjiuña suse nindáre kú niñu asu kú kꞌia kui chinetꞌajo kú nde ma nindáre ijin guakamole kuacha ꞌmíre nga ijin kastilla kú ijin ꞌyure michare jaxu <noise> minchare jaxu kú minchare jña kú kui ꞌyu ijin ꞌyu ijin jaxu kú jña kú kꞌia ꞌyuyaní ijin nima kú kuacha ñaꞌan chinejun nijma tjin tjére xuta kꞌui xi tjin tjére xuta kꞌui tjinre xi tjin xi bateñaya xi bateña ijin nima tjin xuta xi tjinreya tjin xi ijin xi tjinre nangui ja kui xi ijin xi beꞌe nimaya tjin nima xine tjin nima xine ján tkuya nima tjin tjin xi tjin xi tsure nima suse kú kui xi tjin xi tjiaba tjainre.